Et ta mon me i ou etha ronne bu mas na kain mama oh pegan se wei et mas vabusira ok a mat malang sim time lili wit yeou mi ka leon, te bus nga nama e pupu siu samson a etna vamusur ok sim time ke leong ot te den suri vinakwit e papu sim samson ta ko pengan sim ta kulei yeo a kulei yeo bu sin ko vinagos, or kap vamusur, git te deretir bur sin sim bu putu salu bu sinavon samson pongan sui or vamusur, git te dere malang misana nama samson, bu nama samson ta kengan siu ok a kele roremi so sim taim or te suwa madar or te me pere bu vinagkuit samson ta me pengan slu or kap dere or kap tir sim kot tir siga putu sru ne te or te vamusuri vakali bu nama samson ta rengan sim so a vagangan palang kenitch sui malan sim tar manlaga sim man sa in num Or va sa ge mapuk vin or bu tu tumtumidar e kina git a kava ge vasa ge ta tir viniga ge simi mi time mi minruk malan malaria or miruk se git inmon vat tamasil poro bu tumdar. man sara simbu tumbu git man saka kiki kak loir bin ko usim ngan so ngan etdere palan keponnitch laro kang mala vunasik so mumu sim time vunasik bit wur se ngit bu nurse git tem no kang git temo vorttan bu kan da kan miruig malan <hesitation> bu miruk ta wit bu mene sim bu inamon git ta wit na vaton so gin go tuture suri pupu samson va na kulei bu doctor so a wit te samson ta tenga mat e papa sui tames malan e taman e samson e i bur a change pukwin mi muna sik bue sa minaruk si bu tumtumdar si sus a kain kt minaruk. Gito ke turan pe minaruk patok se papa siu e temas ra dere nge mi kumus et ta kulei no sim en mi ene mi kumus et na kulei no sim en mi ene miniruk i kap wit ve mi marasin ta vaton so gite ko rai kot se papa sim, et temes so time of ta dere e papa sim at te language e dere sim bu time. git te roxot mi vunasik ge tere bu themota in rema gito in piki bibi git na vako tan bu miniruk, so tames anga malan va yang mi kapnitch e temes ta suwung na vabothan mi minaruk or teu no dere malan mi temometa, temometa et dere et teu karan sim time et usinm sim bu name mi temometa ene na mi minaruk man ngnis mi min minaruk amalan nge or vasa vini so e papa siu e taim or ila dere malan ake kang i ko vatur duice sim time sim time no kor yang mi tumtumdar vorot ken minaruk. Na mi madar man man minaruk a malan nge ok te raka na poro ngen my ie na vuni tu mabar ta rokot duice simu mi ie va vit na voton mi minawaruk so e dada siu keni at tem no chang mi vanasik se git simder tank mi vanasik a tir ne e kitna en. so e dada siu ko chang ngan bu doctar sim tim dokta gita te bo voratan bu pakain miniruk a kap wit buk marasin na kulei gi, so gi te bur so gi vakwile sim bu kinan bu tutumdar vin nge et rakot sim kumuls so e eh tu kulei ngo vate vaton mi minibuk mi tutumadar, so a te ko malan, ok bu vinawik buia sen git walan na kulei bu minagas malan mumu nuwas buir mumu gi tore pukun kontum bukotum malan bu mawe git tem no kang vatchgkte bu mane gettem nor mar soare git tu kontum. sim mama koni simber mama koni simber madar. So mi pasin se ge mumu git tem no monogosh ba papnitch ar dalan gi vano gi ta kap no vamusuri rosare ge bu tumtumrar git tem no vis lot with tanga kawir lot sim or et ta vis e pikin bu bat ta kor. malan bu kapnicth ate palan bu tuumbu git sin no tir sin. Site sim kontun mi kandar mi manie or site sim bu viro bu viro sim time mi bate te kor a ke tambu na git tete e pukieng bu but leong, bu viro bin ko vise so wit te poro ke mane or gite sum so ke mane so te muruk ka wit na mat so palan mutwe oit surmong ma sara tunidike, bu kain miniruk en mumus so eren yang et dere en ge te lili e dukwen bu ka leding gas bu tumbu git da kain dasin sim pasinsim respect a mon. Siwan ge meon pekin bu skul or vakwit sang be et kap no kavir e lot sim time et ta ve kavir lot mi kuntum a wit na pal get to ve tamas i ror birti mi vuna konokono git sim usim nuan bu dakapaka kir nga siki ewei ta kaver git te tei vokundope. palai en mu daka kir na tei dasin ke murve te mat, so mi kepnitch mane mumu bu kinko mumu bu kiwe oi mumu ras no kau malan wat tur or kas suri gi tem mato en bu kontum. Ase wavine wit te kau malan a vuwit or naperim tang te sunwang mi kapnitch te.

So ne sim time et te dere at te wos et te rakot sim bu korot mane mumu sin ve at ta bit sim muimon ene sim mi time nge at te sensisi. At te sensis bu imon suri mi sensis a bit stori mi kiniko. Mi kiniko sim mi time nge a bit chuck te. So et dere mi ken git inamton a sensis mo ba vatchvategi igito lamte bui ronut. Mi mongos ate kakot di ate vamusuri mi kinko. Gite kap malang gi mumu kinko ate bit keitch. so are bu kepnitch palan bu kepnich. <hesitation> or ne wit na vacockte are va git ta deng sin so are bu ice pnitch mane. so iou e mama sie kone, <hesitation> kavieng e papa sieu konei simberi so sim time e mama sieu a rei papa sieu kei git mimagos ate kakor so lou keseng Mama ate sore kenun e papa, yeo mi mandara kes mi pes bon ok yeo ote mon me pupu siu e samson ate nanei yeo a wit te rei buir bun tun te a rin nei or te mon telong ngain. Bu bar vinakwit et pupu siu e samson a te ko penan siu or tor ngesnges mi ma or mon sinan bu vinat kuwir, a renge or laro be pengan malan va natwik suri va git ve dere bu kepnitch sim bu ame nce suru a tem sensis a tem no bit chuck so or tem no res matan misna vin sin na ronmei mi stori. so a wit na kulei gir suri Va git ta rongomei wit ta banga mingas ta renge gir sar vivindon vit ta den surei na kulei bur suri bu stori. so a kelei roreui simi invitim yeo ot me mon na vakawik suir simbu nama sim bu inamon so yeo ot te me mon nge or tem no bit noe makim ngan mi nama se gi madar simberi suru kavo sena stori va ot ta stori ngan buin a wit na kulei git se bu ke git se bu ke git sa madar wur sim time nge ne sim time nge malan git rongmei malan mi vegavadenmo ate karapim ate vanpunei bu karok kukuk. Ken git nama simi bu ken git inamon git sar tumtumdar. So git ta spikim ngan ken git sa language rakot kes ge ge sa tumtumdar. Na kulei git ke ge sar tumtumdar magaga a kelei ro reui.